Suuwin mashinin sunii akishin huji midaasit, woya hoditie, mashinen sun diko fakantua, mil irdadabeteni gar jalasun liilan woya taa baa doofamt ama ta muziimanenii akas hodenie. woya suniin hodenie woishin huji ishian woya hodaati woya ta doifamte ama woya dedertua ama gagabaabdu yote unum midaasitie. woya size punguuzaatiinen mal ishin gudio punguuzaaatin fitin hinmidaasit